في وقت فراغي أحب أروح أتمشى في الطبيعة عمان مليانة أماكن حلوة، مثل الجبل والشواطئ أستمتع أستكشف الأماكن الجديدة وألتقط صور تذكارية للمناظر، هذا يخليني أرتاح وأنسى هموم اليوم، أحياناً ألتقي بأصدقائي ونقعد نتسابق في ألعاب رياضية وهذا يرفع المعنويات.